﻿kwaci dən gomnatətkən nijeriya kwaci dən bem be galan gada va jləmija ka kəmarən aci jləma kəmaran jire mana gaskwaləm təna kəma i kəma amanən <hesitation> gatkasa gadgwi ako, aci ba tinan davaiyyatku təna təbani iika barkan kəmaran bem be əmdan jlamu ii də wujərli. təna talla gə duduwu də dambani yay kən karek tədya kəman bem be aci jaa du gadə kəmarən bem be aci jləwu adən kujeran bembe aci takəmawo iiskur kwaci aci dandu har aci da nii eedan har aci dakati aci ne ga kəma adə wujərəmsəso <hesitation> talla kwaci baderi dəg adhamco kag yobe north ata iika paidan jləməkəmarən əmdan dadga akooli də danka gə gafawo zone c əmco kwaya məsəmman mani kwaci dək bade gə duduwu na yankəg kareg tədyi kəmatkəli huwa məna gaskwatəm, ﻿təna ale akunən <hesitation> damco ka wusər gə duduwu na yaykən makarantan jaa dən dalilitkəli aci boholən həla, to tall əmda akcəmdotku caga wu jləmə kəmaran daləm kwaya caga dadani <hesitation> wu dakwu əmdən bam aci ye wu jləmə kəmarən nəm na yankal yankal təmma wa banəmdən ma pəndin gade da lagiwam to amma kəm rən bem be əmdan jləma dlitku, təna, yaykən təna har aci jii ii iidən kərmayu aci da gayi dakati aci ne galəkci talla, giyimcəno aci gayətku, kai amanəsəno fədu aci jləmə adən kwajaramsənotku te yaye adhamco təna iika bem be <hesitation> tədyi kəman bem be aci jaa du, kwaci tədyə kəmamcotku jaa gada kəmarən nəm kwaya tabbas, əmdəmso jəna, wuna də ci ma aci jləmə benəm, əmso jəna wuna də ci ma aci jləmə be nem na wa tədya kəma nəm əmdən jə kəma aci ajləma warar na ajləmawa kəmarən na weeke bem be kaka ajləmu. təna wu jləma kəmarən atku wii tədya keman huwa mina gaskwaləm iidak wujərəti, kwaci tədyə kəmamcotku har ii kəma, təna kəma acitki təna əndan nabe adək tədyi kəman bem be aci jaa di vanayi diwa iidhamco kwaci <hesitation> kəməran atu gahanyaye atə va jləmən maganin be, ﻿gə jləmə kəma rənəm na ya bədyən <hesitation> kargunən bem be vackitayəm. duk bem be əckiti gi a duniya, gə jləmə kəmarən na yabag yatədyək yabag, yatədyə kəman adatkəla. Amma gə ənkwəsta gə zənəmama əncəm to rashə kəmarən fa va nayidi əmdən asarən mina tədyə kəmanəm. so dək bek duniya gə jlama kəmarən na bacau aci yankal yankalna kaka ətltaci ii dək paidan iidək bem be aci va jləmu yau kwaya yaykən kəmarən jlamə kargunən, kəmaran atə ne kargunəle jləwək duniya apənon zənə mana gə jləmə kəmarən na ya tədyək kəma a duniya to gadak tədya kama gadak kəmarən za tala <hesitation> mapəndewatəmdo akci dabi har dani tinan bem be kaka jə dakci, akci bani akci əmdan za gə ji dali ii tinan aci jəna kwaci a ci ajləma kəmarən dagi gi ye yajləmə kəmarən dali, gə jləmə kəmarən dali na ci yii kwaci bem be əmdan bawo kan tədyə kəman aci akwtayi da nee diwun ii adhatkuwun, aci akwtayik, ﻿kwacii gə jləmə kəmarən dalim yi ya zəno ma gəncəm, əmdan da dəci da dəci əmdan daci na kwaci əmdəm sii bani əmdan anayi du, gə jləmə kəmarənəm na, aci yi aci jlami gi bem be gəncəm, ya bədyən tədyə kəmanəm, gada gə jləmə kəma rənəm, so kəmarəmco atu manko tədya, kəman jləwək duniya, kwaci koo gakəm angwa nabi bani aci jlawii dək kəmarən gadak nanu duwo duk əmdan dadyə ci ada kərmayin yaye to əmdan də jləma kəmarən dali na kaka jləmə yau kwaya aci anayi diwa tak kəman. iisku yaykə tala əmdan a cajanu yaykək ta kəmanə gada aci ba aci jii tinamsəno acə ana maya, mayat kəli əmtəm kwaya aci abak bem be aci anayi da baliiwun nəm.